يعني انا ما احب الكهرب ما قوي بالكهرب اضوج من الكهرب كلش كلش أي مكان خليني بينو ممكن اشتغلو بس بالكهرب صعبي بس انو ابدل مصباح انو يعني اجيب مصباح جديد انزل القديم افرو وانزلو واشيل الجديد هم اخلينو علينو بنفس الطريقة بس انو اطفي الكهرب اول شي